पेरू रो संस्कृति घणी समृद्ध अने विविध छे, जिको इंका सभ्यता, स्पेनिश प्रभाव अने आदिवासी परंपरावां रो मेल मिले। स्पेनिश मुख्य भाषा होवे, पर केचुआ अने आयमारा भी बोले जावे। पारंपरिक संगीत में पैन फ्लूट अने नृत्य में मारिनेरा प्रसिद्ध छे। पारंपरिक पहनावा में महिलाओं रो रंगीन स्कर्ट पोल्लेरा अने पुरुषां रो पोंचो देखण मिल।